E sapi sapi tukan biasokan ye nak e ngenal wang tue kan tu biasoe kan di oros tiap hari dari kecik dari sebelom dari ye mpel laher sampai ye besok kan biaso kan tiap hari dimandikke teros dikasih makan ole tuane tu kan teros di bersihke kotorane teros biaso kan galak di gereng kalo ye nak ke sawah atau nak nyari makan kan biaso di gereng tuane kan tiap hari teros biaso e sore sore tu di ini dimasokke ke kandang nyo lagi ontok e masok caktu kan kambeng biaso kan kambeng tu e di oros pulek dari kecik oleh tuane tu kan dari dalam pehot sampai ye laher sampai besok abes itu kan e di tapi kalo kambeng tu jarang si di mandikke kalo sapi kan dimandikke teros kalo kambeng jarang teros kambeng pulek kan dikasih makanan rompot biaso e kan tuan e tu nyambet ngambek rompot biaso e nginjok ke kambing e biaso pulek kan kadang men dak di nyak men dak nyabet cak tu biaso e kambeng tu lopot cak tu dilepaske abes dilepaske tu di e biarke ke nyari makan dewek cak tu nyari makan dewek kemane ye tu dak tau ke utanla atau kemane agek sore sore biaso tu dicarike abes itu di masok ke kandange